يعني نحب نجرا الكتب ونجرا الكتب بشكل يومي، وعادة نجرا حوالي خمستاشر كتاب في شهرين وفي حياتي تقريبًا قرأت أكتر من ميتين كتاب من اللي بنحب نجراها، نجرا الكتب لإن قراءة الكتب بتغذي العقل.